بص إحنا ممكن يعني تبقى تكتب حاجات كده زي خواطر أو كده في نوتة، وتبقى ترجع لها بعد فترة وتبص عليها وتشوف. الكتابة عموماً يعني بتحتاج إن أنت عندك صبر عليها وتقدر تراجع وتعد- أكتر من.